چنوتیاں دے بغیر چنگی زندگی ممکن ہے؟ شاید، پر سچائی ایہ ہے کہ چنوتیاں سانوں سمت اتے سمسیا سلجھاؤن سکھاؤندیاں ہن۔ چنوتیاں دے بغیر اک ٹنگی زندگی دی کلپنا کرنا مشکل ہے۔ کیوں کہ ایہ ساڈیاں یوگتاں نوں ابھاردیاں ہن اتے سنتوشٹی پیدا کر دیاں ہن۔ جیون وچ <hesitation> چنتا دا اگمن سانوں صبر، دھیراج اتے درڑتا سکھاؤندا ہے۔ جے کر زندگی سدا ہی آسان رہے، تے انسان اپنی سمبھاوناؤں نوں پورا نہیں کر سکے۔ جے جیون وچ نمی انبھو اتے وکاس دی کمی رہے گی۔ چنوتیاں سانوں مشکل حالتاں وچ وی ہمت آؤندا جذبہ دندیاں ہن۔ <hesitation> اینا دے بغیر جیون روچک اتے پریرنا دایک نہیں رہندا، سفلتا دا سواد وی تَدّوں ہوندا ہے جدوں کسے مشکل نکتے تے جاوے۔